Ñ'antony ñ'ilàa ñy tômôbily be: -Hitaona enta bak'amy tanà raiky mandeha aminy ñy tanà hafa, manday enta maro ie ka ilàny ñ'olo, manahaky mpambolio, laha manday vary e, manday vary aminy ñy tômôbily be, mandeh'antsen'eñy, zay ñ'antony ilà.